Toh tuuri ɲya woo day haikulu kaŋ ni duma, matekul kaŋ ni te da i na ham no a ga ma doori zama cindo za i san a ga, a ga bu. Duma yaŋ kulu kaŋ ni te, da ni na te a se matekaŋ man kamata kula ga bu. Zaa a di matekaŋ no zaa a hayo no ni ga di a ma lakaw, ni ma di kala ni ma di da hayo no kooso din kala kooso din ma lakaw, ni ma di kala a ma suugu yawo ni ma di kala a ma bu. Doŋ sabida ifo se sabida ni san a ga. Tuuri ɲya cindi goono za ni na jabu, ni na banda din jabu no a ga bu. Cinday bumbo da kuusa ize no ni kar a ga ni di a ga bu. Ni di mo haŋkaŋ ga ni wi, a ga baa gumo kuma haŋkaŋ ni ga te i se i ma bu a ga baa gumo. Da haini no ni duma, da ni ka dagu yaŋo din do, da ni na dagu ka ne ma zabu da ni na kulu dagu, a ga bu. Da mo ni na dagu yaŋo te a funu ka kwama kaŋ ɲga bumbo da manci ni na hinse no, a kulu a ga bu. Wala mo, di mo hayo kulu kaŋ duma baa tuuri ɲyaŋize no ni du ka dagu ka naŋgo ra ka ne ma dase, da ni na duma da ni man hagway da a man hayo kulu a ga bu dayno. Matekaŋ ni te ka jabu koyne da tuuri ɲya beeri no ni koy da hunkuna ni na jabu suba ni na jabu ni di a ga bu. Haikulu kaŋ ni dase da koyne ni di da ni koy ne ma hayo yaawo cine da ni ca du ka kati a ga ka san a ga, a ga bu.